mota kwabowa leddi ni gado naftira beh leddi gha kwaba leddi beh siminti bana to'a nyibam ko a wadan plaster a wawan a hosa leddi a wata ha der beh siminti mai sai a wata ndiyam sai gha kwaba gha wawan gha kwaba leddi sosai ha nyalo mare